<hesitation> apɔɔkɛɛpǝ pǝ láa karɨ awɛɛ pɨ lóo nuŋ awɛɛ lǝ wɨrɨkpǝ cɩkɛɛyǝ ŋwe vǝ́ la nyɩŋ na kɛɛ kǝ́ pɨ ya pɨ lóo woŋ pɨ ciwǝ ofuripǝ ŋpe pɨ lée weeli. kɨto pɨ lóo nuŋ awɛ lǝ wǝ lǝ wɨrɨkpǝ. Acɩkɛɛpǝ wǝǝ vǝ́ nɨŋ pɨ kǝlɨ mɨ awɛ wǝǝ kǝ́ pɨ ya pɨ lée yee mɨ awɛ oturu pɨ marɨ pɨ cii ya pɨ lóo nuŋ awɛ lǝ wɨrɨkpǝ. Mɨŋ epereceepǝ kaa wǝǝ vǝ́ nɨŋ pɨ ya pɨ láa wʊrʊ mɨ awɛ wǝǝ, oturu pɨ ya pɨ lóo nuŋ awɛ lǝ wɨrɨkǝ tɨ a mɨ yɩrɩ ofuri kǝ́ pɨ ŋkpɛ pɨ lée yee wǝǝ.